دغه مواد لکه نایلون، پولیستر، او ځینې مصنوعي فایبرونه دي چې اوبه جذب نه کوي. همدارنګه، ځینې جامې په خاصه توګه د اوبو ضد کولو لپاره د کیمیاوي پوښ یا کوټینګ لاندې وي. بلخوا، طبیعي ټوکر لکه پنبه او وړۍ ډېر اوبه جذبوي او د اوبو په وړاندې مقاومت نه لري. دا توپیر د جامو د جوړښت او موادو پورې تړلی دی.